العجله طبعا اهم حاجه فيها الكدر وده الجسم الاساسي بتاع العجله وتاني العجلات والميزان والفرول وده بيكون مربوط في نص اللستك الورا وموصل مع البدالات بي جنزير لما انت تضغط علي البدال بيحرك الجنزير و الجنزير بيلف الفرول والفرول بيحرك العجل الورا وبي كده العجله بتتحرك